אללוע׳ה לאם דיאל ואלדיא ו ג׳דודי היא אלע׳ביה، א-דארג׳ה אלמגרביה ו שוויא ד תאמאזיג׳ת, או אלברבריה, כאנו כאיהדרו בהם פחיאת-הום אליומיה, פ-א-דאר או פ-אלאסואק, אללוע׳את דיאל-הום חאמלה קצאץ אלעאילה ו אלתראת׳ ו אנא פח׳ור בהאד שִי בזזאף.